देखो सा हुकम आप हमेशा हू खावा वास्ता सभी वाद्या जगह जवा चवा। आना जन भी जगह पर जवा चवा वा सभी जगह आपना ध्यान हुआ। आणी वन्न सभी जगह पर भी ही बढिया खाणू मिल्ला जितरी भी जगह आपा जवा वन्न सभी जगह री आपरी आव आधार करबो चवा।